Барои ман поп-мусиқӣ рамзи шодмонӣ, осонӣ ва маъруфият аст. Поп мусиқӣ одатан овозҳои сабук ва мелодияҳои содда дорад, ки ба зудӣ дар дилҳо ҷой мегирад. Ин жанр бештар бо фарҳанги оммавӣ, ҳаяҷон ва лаҳзаҳои шод алоқаманд аст. Вақте ки поп-мусиқӣ шунида мешавад, ҳиссиётҳо сабук ва рӯҳафтода мешаванд, ва мехоҳӣ бо одамон хурсандиро тақсим кунӣ.